Doo dáá sɔkɔwá doo bíya mɛ, bɔɔ kpákpárásɛ wuliyá áláma lɔ ba wʋlí dá ró, ŋsɩbɔɔ álámɩná ñ sísí náñtɔ na bʋ bɔɔ wɛrɛkɩ, bʋʋrʋ ŋmɩɩ náŋtɔ baá gáŋ tí ñ gañŋá tí lɔ tʋ laláa, báa tʋ tá bɩ ka tɛlɩí, tʋ lalá go, lɔ bʋ ŋ lísɩ bʋ sɔtɔ. Bʋyáa mɩnɛ bɔɔyɛnɩ, báá gɛ gnimo ka ŋala tí, bá ŋaláa tí, báá lísí ka dʋ bíɩ gadza mɛɛ yáa bíɩ léé yáa, tʋʋ sɔkɔ bʋlɔ ka gbalɩ kéé yá, tʋ táa wɛrɛkɩ bɔɔ. Tɔɔ ŋarátɔ mɛɛ, masɩ má sosi, gɛ baá dʋ yásɛ bʋmɛ ŋmɩɩ, baá dʋ bʋ yáádzisɛ, bʋʋ lɩbásasɛ, bʋ áyosɛ, bʋ baá sɛkɩ bí níŋɛ mɩnɛ, bá gañŋá bí, bá ŋaláa, ŋñná sɩ ŋtɩtɩŋɛ bíɩ ŋñ tɔkɔ, ŋtɩtɩŋɛ ŋñná sɩ ɩɩŋŋ náŋtɔ toémɔɔ tɔwɛ tʋmɛ. Bʋná ñŋ ba sísɩ tí, tʋʋ gbalí kéé yá, tʋ táa wɛrɛkɩ bɔɔ. Minɛ kéé bíɩ ŋ mɔsí kánámí, vináñtɔɔ dzɛé, vináñtɔ tʋwɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ. vináñtɔ tɔɔ baá bú tɩ dɩ liílená mɛ dzeémɔ, ŋsɩ fʋwamɛ báá la kaa bu tí tʋ ŋírɛ wɛ kpɛkpɛɩɛkpɛ mɔɔ, dá dɩñ baá yá tɩ sɩ vináñtɔɔ dzɛ, tɔɔ bʋká tɔɔ baa líyána <noise> ŋsɩ lomɛ baá kɔna lɔ baá ŋalána gnimo yofó gnimonɩŋɛ mɔɔ, dɩí yá tɩ sɩ kánámísɛ. Vináñtɔ tíkɩ ñ voñ yásɛ abéé ñ gɛ yásɛ búkú-búkú kata tí, ñ táa tí mɩnɛ báá fɛŋ tí. Tʋ táa wɛrɛkɩ bɔɔ. Ŋnáa? Mɩnɛ kéé náŋtɔ ró wɛɛdzɛ. Náŋtɔɔ sɔkɔwá mɔɔ bíɩ ba tá tí yásɛ lɔ ba fɛñ tɩ komóo talá tɩ léle, tʋʋ sɔkɔ ka gbalɩ kéé yá, tʋ táa wɛrɛkɩ bɔɔ. Tɔɔ ɖɔɔbɔ mɛɛ dɩɩ dówá fʋwa ñŋ ba kʋ náŋtɔ bʋ vʋ lɔ ɩ tá yálá ka tɔkɔ ka tɛlɩ mɩnɛ, baá tɔŋ sɩ ɩ yele bá ta tí yásɛ ma bá fɛŋ tí, báá mɔsɩ ka tɩnɩ ŋsáñ lɔ abéé agba lɔ, ka fúsi bʋrʋ. Bíɩ ɩ sɔkɔ ɩ sɔkɔ ire abéé ina ŋaalɛ, báá búti ka fɛŋ tí kpina. Tɔɔ ŋsɩbɔɔ bá fɛñŋá tí mɩnɛ ké bɔɔyɛnɩ, bʋná ɩí lá ɩí kʋñ tɩ mɩnɛ báá yɛná domóo bʋká tʋ vé ka s tʋ ká bʋlɔ, ka sɔkɔ mɩnɛ títítí ñŋ ba taa ná tʋrʋ ka kʋʋ, bʋdée, ñŋ ba tátáa ná ka kʋ róó dzɛɛ, tʋwɛ bʋlɔ ɩí yɛna tí dómo. Tʋʋ gbalí kéé yá bʋtáa wɛrɛkí bɔɔ. Ŋnáa? Bɔɔ dáá dzɩñŋá sɩ baá sísɩ nañtɔ baá sísɩ na nañtɔ na tʋ bɔɔ wɛrɛkɩ. Yásɛ dé fɛ náŋtɔ kumóo dé fɛ náŋtɔ, kádzaŋá ró dé fɛ náŋtɔ na tʋ yálá ka sɔkɔ ka gbalɩ. Bʋ yelé bɔɔ ññ yɛ na bʋ yɛ sɩbtʋ wʋlí dziró. Tɔ wʋlítɔ tá tɔŋ sɩ bíɩ ŋ kaá kɔŋ kaa gañtɩ tʋ táa dʋ boé, tʋʋ fʋ kéé yá ka dé léle-léle ké lɔ tʋ tʋtʋŋɛ tá bʋʋ ŋɔñsɩ karɩ bɔɔ, mɩnɛɛ bʋwɛɛdzɛ. Tɔɔ bʋká náŋtɔ na ñ sísí tɩ tʋ gbalɩ ró, goóreé ñnáa sɩ bʋyɛ gnimo goóre, bíɩ ɩí tɔkɔ í tɔkɔ, bíɩ séé ɩí yɛ, í tíɩ yɛ bʋná. Ñŋ gnimo wɛ, náñtɔ goóre lɔ gnimo wɛ bʋmɛ bɔɔyɛnɩ, báa séé ŋyɛɛ bʋʋ vé kaa bɔsɔ sóóni, ŋñná sɩ bʋʋ lí sɔŋɛ. Amá bíɩ ŋ lísɩ gnimo bʋlɔ, lɔ bʋ náñtɔ tɩtɩŋɛ tʋʋwá, ooo tʋnáá sɔkɔ ka gbalɩ kéé yá ééé, ka gbalɩ báa sɔrɔníŋɛ, báa sɔrɔníŋɛ, tʋ táa wɛrɛkɩ bɔɔ.